वॉशिंग मशीन जो है एक इलेक्ट्रिक मशीन होतये। जो हम कपड़ा धोयेवे काज इस्तेमाल करत्येइन, और कबौ कबौ कपड़ा सुखावे काज इस्तेमाल करत्येइन। जैस के बारिश में कपड़ा नाए सुखतये, तो वये हम वॉशिंग मशीन में गर की सुखाये देन्त हैं। वॉशिंग मशीन जो है बिजली ते चलतेयेइन है, बिजली आवेवे वे बामे पानी भर देयो और प्रोग्राम सेट कर देयो, तो वो अपने आप कपड़ा धोये की निकाल देत है।